Tib minn yu lo gitslyu lo na be zak idzëꞌ. Naꞌ degilxkabná xnená zak idzëꞌ minn ber guꞌn naku depende minn, porke yu minn bitser nlëꞌdoꞌ gik o ñanye ota ni nup pasens c̲h̲apda ber diꞌltsa lëꞌ minn knu tsu gik idzëꞌ xkuꞌn nak zolila zak idzinn minn knu gak tib minn ndoꞌ, tib minn c̲h̲ap pasens, saꞌnda diꞌltsa lëꞌ minn knu tsuda gik itsëꞌ xkuꞌn nak gakdo. Loxna gunu xnená zak idzëꞌ xkuꞌn nak tib mnech, nonga mnech kiꞌn su gik idzëꞌ xkuꞌn saꞌnda lëꞌ mnech bët siada ldoꞌ gakdo. X̱iꞌk nakga tib minn c̲h̲a meskal tib minn xlaꞌ gix nguts c̲h̲ak or knu, ber diꞌltsa lëꞌ minn knu isaꞌn gunu zolila sdzëꞌ xkuꞌn nak minn knu, konde lëꞌma gwiy minn knu nen udzë' xkuꞌn nak minn knu. Naꞌ xne zak idzëꞌ xkuꞌn nak tib mnech, ber gu'n naku depende kad mnech, di'ltsa xla'nda mnech idzëꞌ mnech lëꞌkga gakdo xkuꞌn idzëꞌ mnech.